चार अंचो एक ऑफ असलो आनी तें चाराई जण वांघडात ल्हाणाचें वाढ जाल्ले। चाराई जण असले एका मेका खातीर कायक करपी तासले। चारैणीक जीवणां खुर्प कायक कायक बगळा मणण तेंच्याणी ठरायला कि ते केवट ांव योवचें न्हा आनी सदिच जीवन भर ते रावताले मगेरे कायक जाव। पुं एक दिस कायक जाता कि तेंच्यातलो एक एका चौदवाच्या मगण पिसो जात आनी ती डोगाई ांव येतात। या <hesitation> जेंवळतार बकीच्या तिगांकाइ कायतांव तेंवा तेंका मात्श्या वैत दिसता ते तेका समजवपाक्चो प्रयत्न करतात पुं तो कायक ऐकणा आनी येच्या खातीर तेंच्या फ्रेंडशिपेन फूट पडता पुं थोड़्या माहिन्याणी जेवा तेंचो जातां तेंवा तेंचो तो परात येता आनी तेंचेकादे माफी मागता या बघूण ते तिगाई माट्षे दुखी जातात आनी परात चाराई जण घात जातात।